طريقة البيتزا، اول شي نخت في الصحن نخت لينا معلقة خميرة بيرة، <hesitation> نخت عليها كباية حليب، <hesitation> ذرة ملح و نص <hesitation> ملعقة باكمبودر، نكب عليها خمسة <hesitation> تلاتة كبابي دقيق، نعجنو نعجنو نختو لمن <hesitation> تتخمر شوية تاخد راحتها تقوم، نقوم نقطعها نفردها في الصينية، بعد نفردها في الصينية بنجيب <hesitation> الخضار، فلفل اخضر، جزر، زيتون، <hesitation> طماطم، <hesitation> جبنة متزريلا، بتدخلها الفرن.